مثلا بسأله عن أكبر تحدي يواجهه في حياته مثلا، أو إنه كيف صار مشهور، وإيش التحدي اللي واجهه بحياته. وكيف تغلب عليه؟ وليش؟ لأن السؤال ذا بيكشف شخصية الإنسان أكثر، وبيعطي الناس نظرة أعمق عن حياته.